Qog‘ozning yasalishi kutilmagan tarzda murakkab jarayon. Uni tayyorlash uchun avvalo yog'ochlar mayda bo‘laklarga bo‘lish kerak va suv bilan aralashtirib, massa hosil qilish kerak.